Printa kam, output, device wonta ɗo. ɗum naftinira ink ɓe toona, ngam ɗum, ɗum ɗum wurtina kuujeji kaanduɗi, kuñjeji ɗi ngiɗɗa no ɗi wona.